Narekko meloq kiq runtuq i yasengnge genneq tinro taq ya harus pa genneq wettu tinro taq aruwa jang nappai le bahasakangngi rekeng genneq ni ero tinro taq ro makanjaq ni pappenedding taq